א בייסיקל איז צוזאמגעשטעלט פון צוויי גרויסע רעדער, מיט אייזענעס וואס האלטן, וואס שטעלן צוזאם די רעדער און האלטן אן די זיץ ווי מ'זיצט און די באר ווי מ'האלט אן די הענט, און פארשטייט זיך אויכעט די פעדעלס צו קענען דרייען און מאכן אז די די רעדער זאלן ארבעטן און אונז טראגן ווי מ'דארף.